هل جميع السلالات؟ طبعًا <hesitation> الودية تختلف على حسب السلالة والطبيعة الفردية لكل كلب، في سلالات ودية بطبيعتها مثل اللابرادور والجولدن. في سلالات أكثر تحفظ وحذرة جدًا ومنتبهة مثل الشاربي والشيواواة والأكيتا. التنشئة الاجتماعية والتدريب يؤثران بشكل كبير على ودية الكلب، حتى الكلاب من السلالات الودية تصبح خجلة و